Sakkizoqlar o'z tanasiga nisbatan kattaroq bosh miyaga ega bo'lib, ular eslab qolish, turli xil boshqatirmalarini bajarish va hatto bashorat qilish kabi xususiyatlari aniqlangan. Sakkizoqlar mayatniksimon harakat qilib, suvda harakat qilinadi.